باهي كيفاش تسلخ بيضة لازمك تختار كيما نقولو عظمة طازجة، وبعديكا تاخو تزيد عليها الماء نغطيو العظمة بالماء البارد، وبعديكا نزيدو عليها الماء، وبعديكا نغليو الماء ومن بعد نهبطوا شوية السخانة معنتها مجرد إنو الماء يبدأ يغلي الواحد يهبط شوية فالسخانة، ويحط <hesitation> على نار هادئة كيما نقولو.